Ayio ko andumi e Meksik kaŋum dun yo ɓornuki mudun weste non kaŋum e kuler ngaji kurɗi. Eɓe jogii kamɓe duu bomi maɓɓe, faa tawee so ɓe mbomii fu, ɗun kaa wiyete "Yimɓe Meksik mbomata ɗun".